نعم صار لي هذا الموقف وأنا صغير كنت أحياناً أتصرف كأني مريض عشان أقدر أس- أستمر في البيت وما أروح المدرسة إذا كان برد الصبح، أذكر إني كنت أقول لأمي إني عندي صداع أو زكام وكانت تصدقني كنت أستغل الفرصة لألعب وأشاهد التلفزيون وكان هذا وقت حلو جداً بصراحة بالنسبة لي.